Egä inemisel ommaq määntsegiq umaq <hesitation> sisemädseq mõttõq, <hesitation> tundõq, kõik sääne värk, <hesitation> midä tõisil inemiisil ei olõq võimalik kuigimuudu teedäq saiaq.